איך ניץ אסאך פובליק טראנספארטאציע און א חודש. א בערך זיבן מאל א וואך כאטשיג, איין מאל א טאג, אדער אפאר, מער ווי איינמאל א טאג. איך ניץ א שאטעל וואס פארט ארום. ס'איז בערך א דאלער מיט פופציג סענט יעדע מאל.